afa alohan'ny hanambady ny lahy sy ny vavay amindreo agny ny olo akeky andreo zay manome andreo kara ino moa tia? Mofodopay ngrza be valangatoky zany i mofo dopay io la miaraky mihina eo reo mivady ka izay mahalany mahina be indrindra zany izay ro hanjakanjaka anaty tokatrano ao.